نعم، لأنها تساعدك تتعلم أسرع وتستفيد من تجاربك, بشكل أكبر وهذا يعتمد على التغذية والتعليم والنوم للوصول لهذا الهدف والصحة الجيدة.